In nzi ndo kam man te yika kashika a’ harki da ka zhe a’ amfani a’ skwio indfi man ka gi a’ man te yika a’ ka maffabi ka nza a’ ta wudan man ka yika a'ka maffahi ka gi tarbiya a’ wudari ngaya man te gi suki ka gadata a'man man shef ngaya bi kam ka mitsi ngaya bane de kae kabda tinda ka zhe a’ shef kam shėfa ampa ni ngi a’ zhe a’ gida me ai gwad tata man ka gi swi wadai ngaya tagi swi n don sata skwi in di man ka giya sata a’ mbibi man ka gadana an tila a’ man shef ngaya ka bi kas ksliha gadana da kasliha gadabi to tunda shef nga a’ zhe kam ka gada na di ngaya a’ zhu ka wuda skwi inda mana a’ mbibi ka geda a’ gida to in nzi nga tiwuduma a ndihi kina nziya san stad a’ ndihi to ka sliha gedeta skwi indi man kina giya a’ vuna a’ kina nzi a’ sam stad in nzi duniya sat man kina fi nduva bi a’ ndo ki sliha nzi a’ sam stad a’ ndo bi to skwi ind man kina giya wa nduna Skwi indi man nga giya sata nga slilakwana skwi indi man nga giya ko in nzi a’ sam stad nga ma kwana a’ sam stad, nga nzakwona nga ma kwana lifiya skwi indi man ndo a’ giya a’ a’ mbibi skwi indi man ndo man ka giya ko zana skwi inɗi man giya sata ara man ko musa ko za'na ko ndon ngidukl kata a’ kina nziya vna wa za'na a’ skwi indi man ngo go a’ gasa a’ mbibi nga slilakon a’ nzinga a’ nga nzakon shafa a’ a’ geda man zhikle a’ slilkanga a’ shika a’ duniya sat nga shikda a’ gi mon kabi nga shikda a’ gi mon kabi nga shikda zhiklė funga a’ sam stad nga nza kwana skwi indi man nga giya stad nga shilakwan in nzinga nga gedafe wudai skwi indi man tegiya mana mbibi a’ zhe a’ tasula a’ ndo man a’ gi skwi a’ mbibi ko ndo gira'a, ka sliha nzida had a’ kina mivala'a, wa zana skwi indi man ka go a’ gasa ha a'ba a’ a’ mbibi a’ kina gedana mana mbibi ba a’ kina gedana slila halingaya skwi indi man ka giya sata a’ mbibi wa za'na skwi indi man ka giya sata a’ mba man a’ mbkam gawa man a’ mbibi ba dzakda ba kina gedana a’ kinma nziya a’ vuna a’ gi skwi indi man mblaba ka sliha gana bi kam ninga stad a’ nzi kabi kab ka nziya ninga ba a’ nzi kam Man ka mits ngaya ndode riya a’ a’ giva a’ gede ka stad a’ ka nzi te duniya in ngaya ndo bi kam kade rigid ngaya man ka mits ngaje man ka mits kda to tunda kat kabi slila nzi ngaya man ka maffahi a’ legad kam ko ba washka a’ nga nzi nga, nga de draw ko katamtam ndobi nga de go nzonbi a’ nga pizh'pizh nga a’ nga gi war nga a’ war bakwi nga kata a’ nzi kambda a’ man kam laman kaldlan ndihi ngata do keda lamana kaldlan tanta a mbibi nga do kona a’ sam stad skwi ind man gwamnati a’ giya te wudum an tskada a’ tsigaba wudum ko an tsikada habaka tanta arzaki skwi stad gwamnati mana a gi skwi naduga a’ sliha a’ giya'a; dubakin slin ban tsivid inda'a, mnta in pizha tskwad na tura tskwad kaldlan pizha na turaktan pizh gi daw in ribohol a’ hasat a’ ngatsat hasat baran tsivid ngi kwasak a’ indihi a’ fi wudaki lekole ga'ta, an hasat tsivit a’ baran tsivit an de a’ asibiti shibiti an du skkwi man te war wudahi man ndogi, skwi man idni man a'mbibi in ngana a’ de lokolbi Gwamnati an hasan baran tsivid a' wudai inde lekole a' wudahi an smat a' kaldin inde lekole a' wudahi nda kad' kada inde lekole nda skwi in vanda nda skwi in dzang nda wande kad kad nda skwi lekola gudam gwamnati an hasata a' ndohi gudam a' tede a lekole a' vna, man ngoz in tsa kirkir tuhot a tide a' shibiti a tede wara'a, kat man gwamnati a' zhebi kam ndawa a' ganga skwi sat wa nga de giya a'gidinga kabde to gwamnati na mana zhebi tunda man gwamnati a'gide ninga' a, to man kin gi skwi gwamnati a' zhe tebbi sata a' mbiba gwamnatidi man kiraka sata ninga a' ko skwa'a, skwame an slabad ba ninga a giya a' skkwi sata a; ninga a'giya skwi sata a' mbibiba ninga amma wai gwamnati sata innga nga gwamnati bi nga wai gwamnati kina gindi wana a' va gwamnati skwi ingi ndzwna a' vanda, skwi a' ndzwana a'van kavi man ingo skwi man a' nbibi ka a' gi skwi mana inbibi de ko gwamnati da kin tsaw tsaw kina ndziya had a' kina ged ma wai skwi man di nga go sata a' mbibi nga slilakwana ngade giyakeke ngade giya kata a' kina hash ndm biya'a, tevakina an tevakina. Kin gudam an geda kebi man stad in sldara a' gedma, man ndo stad in sldara a' gedma nga maffahi nga zhe a' tarbiya man nga figid ngabad a'nga didzara nga fakan gida a had nga yakan kirngaza had a' nga didzara man katkabi kam duniya sat nga de a' mama ba maffahi karmamga wudum mankina vidkid sat ko ndowa ndowa indza a' sam stad kam a' d'dzar gwamnati sakai a, bi man kina ndzawa a' gwamnati kam kina d'dzara a' saka'a, a, ri ngab kata ndo a, ndowa ko kuma maffahi ba pid di karngiz ngaya had a' ka dzaw gwamnati a'ri a sak de kat kabda arai kata makina sldara an gi skwi a' ndo a' gi skwi a' nagad kam a' warwarakma a' na gda me a' na gedkam kat skwikam dole ngaya ka d'dzara gwamnati inged kan skwi kam dole ngaya ka d'dzara koka waya ka d'dzara kawaibi ka d'dzara aman wai man gwamnati a' gwad ka bi kam ya gwad skwiga a' gidga a' ka gwadkam ka gwade a' keka man gwamnati a' zhe tohot skwi a' tegedkam a'ba.